Qizigan tovada piyoz va sarimsoqni yog'da yaxshilab qoviring <hesitation> kori kukinini qo'shib bir necha daqiqa aralashtiring pomidor pyuresi va kakos sutini qo'shib o'n besh yigirma daqiqa davomida <hesitation> past olovda pishirib oling.